Sauin kako musti jujur, haa itu musti papaken karna sa kita di' jujur kumona tare' kitam kitamo atoan ose kita <hesitation> net percaya netou sa' kitadi jujur. haa netowi' kita musti jujur. wisa po wisa wisa ean sako jujur kokou pus netou ko percaya ne tou sa ko jujur tan sa kou di jujur, yoo kodi' koo meate kumbaren tuwale netou ko peluloneate kodi jujur kuat sada kau jujur. koo sakou jujur mea kodi' loleana kopendi roneatek apa ko, sap <hesitation> sakotou jujur komatuan ose tu senang, komaoan ose tu senang yaa see sa ko jujur sa kita jujur tamatoan ose tou, kutoro' ohh kajujur si sakita jujur ohh ka karna kita jujur ya kita mungkin toro percaya neala'e paloan nupela tampakuwi'in karna ya kita ya jujur itu. Haaa ko sadi jujur tam, takumelang apapi kasa temya weyang banua netu, sa kokatua neala di' jujur <noise> yaa koh waeng ko polo' loaten ko pejaga jaga neate sa kodi' jujur tansa nitu sawesa kita papaken wiang hari- hari supaya kita koupus netou yaa kita musti jujur supaya kebagunan kebagunan tawai ya saa kewagunan sandiri sam sa sajujur. Sajujur wiasetou ko koupus nea, nito sa jujur.